सबसे पहिले त मछरी बहुत किसिमके रहइये जैसेकी झिङगा होगेल, पाठिया होगेल, पौवा होगेल, मलगा होगेल, बामी हागेल, दर्ही होगेल, मौरा होगेल, सिही होगेल, भित्र मछरी होगेल, कोखरा होगेल, पोठिया होगेल, चलेवा होगेल, रोहु होगेल, भकुरा होगेल, गरास, यी सब मछरी सब समूदरने भी बहुत किसिमके मछरी सब रहैये लेकिन हमैनके समाजने यी मछरी सब झिङगा, पोठिया कोखरा, घोङगी, डोका, पौवा, बामी, मलगा, कौवा, मलगी, गरैइ, गरैइ या चेलवा, दर्ही, या मौरा, सिही, सिही, सब किसिमके या यी किसिमके हम रहैये ।